Fomba agnajariany sakafo moa zany <hesitation> amin'ny alalan'ny vavany; zany hoe ataony agnatin'ny vatan-kazo misy anazy na hoe ambany tany satsia lafa avy gn'andro m- ririnina tsy afaky miboaky amin'iny satsia tsy mahazaka nintsy koa moa biby reo. De zay fomba hagnajariany ny sakafony alany am'vavany de ataony agnaty ambany tany ao misy azy.